الصين عندها ثجافة جديمة مليانة تجاليد وآراء، عندهم إحتفالات مثل رأس السنة الصينية وفنون جتالية مثل الكونغ فو، الأكل ااصيني بعد معروف مثل النودلز والدمبلونج، الصين هي المدينة اللي تجمع بين الجديم والجديد وبطريجة مميزة جدًا.